көргенде көзі кадалады желменен шашы таралады
назданады бикеш назданады ол көріп тамсанады
еріліп басқаны сұлу жайқалады жүрек ән салады

тұмарым лейли кұмарым лейли табылды саған сыңарың лейли
сағынамын лейли лейли
жұмбақтай маған сезіледі жүрегім ысып езіледі
керіледі бикеш керіледі ол жүректі ерітеді
от болып күйіп ерітеді ол жүректі ерітеді
сағындым лейли ажарым күндей ғашықпын лейли
тұмарым лейли кұмарым лейли табылды саған сыңарың лейли
шырағымсың лейли лейли
сағындым лейли ажарым күндей ғашықпын лейли
тұмарым лейли кұмарым лейли табылды саған сыңарың лейли
сағынамын лейли лейли
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
төрмелерде жазасын өтеушілер бұдан былай саппен жүрмейді мемлекеттік ән ұран айтуға да міндетті емес
ал жуырда ғаламторда тараған жазасын өтеушілерді азаптау дерегінен кейін қылмыстық атқару жүйе комитеті толыққанды тексеруге кіріспек
халықаралық ұйым өкілдері осындай шешімге келіп отыр
сонымен қатар ұйым өкілінің айтуынша соңғы үш жылда қазақстан түрмелерінде елу үш азаптау дерегі тіркелген
қылмыстық атқару жүйесінде соның тек он үші ғана айтылады дейді оның көбі ішкі істер органдарында болған яғни сотқа дейінгі тергеу кезінде
ал жуырда әлеуметтік желілерде тараған түрмеде жазасын өтеушіні азаптап жатқан бейнежазбаны комитет өкілдері жалғыз оқиға деп түсіндірді
оның үстіне бәрін қадағалап отыру мүмкін еместігін айтқан дегенмен осы жағдайдан кейін мамандар түрмелерді түгел тексеруге кірісіпек
ақша айырбастау пунктеріне қойылатын талаптардан доллар қымбаттауы мүмкін экономистер осындай болжам жасап отырғанын тенгринюс хабарлайды
ұлттық банк келер жылдан бастап ақша айырбастау пунктері оннан кешкі жетіге дейін жұмыс істейтінін хабарлады
яғни тәулік бойы істемейді ал волюталық операция жасаған адамның аты жөні ғана емес құжаттарының нөмірі мен мекен жайы да тіркелмек
тағы бір талап айырбасталатын сома бес жүз мың теңгеден аспау қажет
экономист алмас чукин волюта ауыстыратын бекеттер жұмысы артатын болғандықтан ол курс бағасына да әсер етпей қоймайды деп топшылайды
ал ақша айырбастау бекеттерінде көк қағаз бағамы әлі де құбылуы мүмкін
өйткені мұнай құны отыз долларға дейін төмендеп кетеді деген болжам бар
әкімдік елордаға газ неге әлі тартылмағанын түсіндірді
бұл туралы нұр сұлтан қаласы отын энергетикалық кешен және коммуналдық шаруашылық басқарма басшысы ербол төлеуов мәлімдеді деп хабарлайды спутник қазақстан
оның айтуынша қаланы көгілдір отынмен қамту жобасы үш кезекке бөліккен
қазір бірінші кезек бойынша белсенді жұмыс жүргізіп жатыр алайда төлеуовтің айтуынша газ тарату жүйелерін салу бойынша мемлекеттік сатып алулармен байланысты қиындықтар туындаған
жыл басынан бері елорданы газдандыру жұмысын жүзеге асыруға ниетті он бір компания бір бірімен соттасып жатыр
соның кесірінен қалаға газ тарату мерзімі кешуілдеп жатқан көрінеді
айта кетсек сарыарқа магистральді газ құбырының құрылысы бірнеше кезеңнен тұрады
магистраль алдымен нұр сұлтанға одан кейін көкшетауға әрі қарай петропавлға тартылмақ
қазақстанда рөлі оң жақта орналасқан автокөліктердің үлесі төрт пайызға төмендепті ағымдағы жылдың сәуір айында елімізде жүз қырық үш мың осындай автокөлік тіркелген
олардың басым бөлігі алматы қаласы алматы облысы мен шығыс қазақстан облысында рәсімделген
еліміздің автобизнес қауымдастығының мәліметіне сәйкес рөлі оң жақта орналасқан автокөліктердің бәрі жиырма жылдан көп уақыт айдалған екен
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз алты градус ыстық елордада жаңбыр жауады ауа температурасы жиырма тоғыз градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
жарнама сегіз жыл бұрын самсунг компаниясы мықты смарфондардың жаңа түпнұсқа желісін ұсынды
әр жыл сайын оның жанкүйерлері өз таңдауларына берік болып қала береді
мен видеоблогермін маған керемет камера қажет маған оның жылдамдығы ұнайды парақтарды жүктеуге аса көп уақыт қажет емес
идея кез келген уақытта келуі мүмкін оны лезде сақтап қалу маңызды
жақында сегізінші тамызда жаңа гелакси сіздің сүйенімді көмекшіңіз болады
тұсаукесердің тікелей эфирін көріп ұтыс ойынына қатысыңыз толығырақ самсунг нүкте кизетте
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
оу менің далам ай әлдилеген анамдай оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай оу менің далам ай әлдилеген анамдай
ерте ерте ертеде қонған байтақ өлкеге
біздің батыр бабалар болған текті ерке де
ұлын атқа қондырып шапқан жерін ор қылып
қилы заман көрседе қалды ел болып орнығып
ақ боз үй тігіп жайлаған алты бақан құрған жер
ақ сүйек жастарым ойнаған байлық бақыт
оу менің далам ай әлдилеген анамдай оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай оу менің далам ай әлдилеген анамдай
сол қазақтың бүгінде еркіндік бар үнінде
жайнап атамекенде сайрап ана тілінде
ей қыран бүркіт көгінде шалқып тарих төрінде
желбіреген байрағы қанат берді көңілге
ақ орда салып арқаға жайнап қазақ даласы
сал серілігін сарқама біздей қазақ
оу менің далам ай әлдилеген анамдай оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай оу менің далам ай әлдилеген анамдай
ассалаумағалейкум деп сәлем берген қазақпыз азатпыз ата салтын сақтай білген қазақпыз
мың ата дейміз біріміз баһадүрміз іріміз кешегі өткен бабалардың жолын қуған ұлымыз
елі бар жері бар жерде байлық кені бар кеудесін керіп жүрсін иә әр бір қазақ жөні бар
өз өзіңді танып ал жігеріңді шығарып ал елін сүйген ұл қыздар осы әніме салып ал
оу менің далам ай әлдилеген анамдай оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай оу менің далам ай әлдилеген анамдай
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
және ыыы енді ыыы тыңдармандардың хатын оқып отырып мынандай нәтиже шығардым мен ы қарапайым емес екен
неге қарапайым емес пе екен емес екен ойбай
бұл ыыы жігіт бүгінгі бізде қонақта отырған аха әжептеуір кәдімгідей халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп жүрген ммм қошеметін алып жүрген
өте жоғарғы деңгейдегі дауысы ерекше іхі ы осы қазақтың әншісі деп көрсетуге лайық жігіт екен өй
ол кім ол жігер ауытпаев бүгін бізде қонақта
таңғы шоу баршаларыңызға ассаламағалейкум таңғы шоудың барша тыңдармандарына
жолда кетіп бар жатқан көлік жүргізіп бара жатқан барша жандарға ассалаумағалейкум қайырлы таң бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын әумин рахмет әумин
өзіңіз енді жалпы қалай жеттіңіз бәрі жақсы болды ма жақсы жеттім таксимен жеттім
неге үйттіңіз
шақырдың ба әлде көшеге шақырдың ба көшеге шығып ұстадың ба
жоқ яндекстің

көлігімді сатып жіберіп едім сөйтіп
а сондай жағдай ма
біраз таксимен жүріватырмыз қазір
нұрлан деген неңіз бар еді ғой
нұрлан інім ғой а ініңіз бе кешірім өтінемін
і нұрлан ол ыыы қазір басқа қалада ғой деймін шымкентте ғой деймін жұмыспен жүр қазір
сен нұрланға жалақысын дұрыс төлемей екеуің ренжісіп қалыпсыңдар әй құрсын
бұрын жаңында қалмай жүруші еді қазір жоқ болып кеткенге жоқ ондай емес
ондай емес ііі енді ол қазір і өзі тамадылыққа жақын ғой мхм
ыыы сол тамадылықты одан әрі қарай дамытқысы келіп сонымен де бір жағынан жүре берген дұрыс ол маған жақсы керісінше
сонымен де жүре берген дұрыс себебі иә себебі екі жақтап
а сені тойға тығады ғой мені тойға тығып тұрады ааа
тактика сондай сол тактикаңыз күшті екен иә
і бүгін қуанышты күн ағам рүстем жеңгем зульфия ұлды болды інісі дамир дейді
о бауы берік болсын тағы бір қазақ дүниеге келіпті
мәссаған дауысына сынамын ғой дейді
менің бе кімнің сіздің ау
менің емес шығар енді сіздің ғой жігер аға жоқ сенің ғой менің бе иә рахмет

ай жігер ауытпаевтан үйренейік ұялуды иә
досым қазақ ассалаумағалейкум жігіттер дейді уағалейкумассалям
жәке қалайсыңдар шүкір жақсымыз бірінші рет қосылдым тікелей эфирге дейді айка
міне жігер келіп еді бізге қыздар қосылып жатыр түһ
қазір нешетүрлі хаттар келеді ғой
қандайсыңдар
бірнәрсе де әрі қарай қалайсыздар
шаба алмай қалыпсың ғой бұрын кетіп

жігер аға сәлеметесіз бе қалыңыз қалай даусыңыз ерекше ісіңізге сәттілік дейді әсел рахмет
айка әсел ой нешетүрлі зейнеп
жігер ағамыз нұрлытау қыздарына сәлем жолдасыншы дейді
нұрлытау ланштайм ба барша аруларына жалынды сәлем құлпырып жүре беріңіздер
дәурен мұхаммедкәрімге сәлем бізден сәлеметсіздер ме жігер ауыпбаев кегеннің жігіті ғой дейді
иә кегендігіміз туып өскен жеріміз кеген мхм
енді жаңа құттықтаулар айтып жатырмыз ғой тағы бір құттықтау айта кетейінші
бүгін қарындасым тұрсын анараны туған күнімен құттықтаймын дейді алла ы салиқалы ұзақ ғұмыр берсін
ата енесіне жақсы келін ұлына жақсы ана болуын тілеймін тілек білдіруші анасы орынгүл мәди ғани әйгерім кәусар нәби және күйеуі нұрсұлтан дейді
ыыы ұзақ жасаңыз бақытты болыңыз
қаншалықты кекшіл екен жігер мырза дейді
кекшіл болма көпшіл бол дейді ғой қазақ деп
бірақ дегенмен міне дегенмен деші
ммм дегенмен болғанда ыыы енді менің ы ондай қатты кекшіл емеспін
бірақ енді жаңағы өзімнің азаматтық границамнан өтіп кетіватса мен ыыы ұрасың ба барынша ы жақсылап сөйлесуге тырысамын
қашан төбелестің соңғы рет соңғы рет ыыы көп болған жоқ
ол қандай жағдайда не болды
танымал адам ба ммм жоқ бір ііі енді оны ойбай бүйтіп айтып отырған ыңғайсыз шығар
жоқ қалай ұрдың деватқан жоқпын қай жерде қандай жағдайда орын алды дегенім ғой кім тойда тойда

бірақ енді олар маған жабылды бойымның ұзындығымен аман қалдым ғой қолдары жетпей
құдайға шүкір бір екеуін басып кеттім деп қойсаңызшы
жігер ауыпбаев бүгін бізде таңғы шоуда достар жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдызым кешір мені жұлдызым көздерің неліктен жаным күлмеді
қамалын жүректің нәзік бұзды кім бағаңды біле алмасам кешір мені
жұлдызым кешір мені жұлдызым көздерің неліктен жаным күлмеді
қамалын жүректің нәзік бұзды кім бағаңды біле алмасам кешір мені
сені сүйемін деп мен алдамадым жаным алдамадым жаным алдамадым бар ма амалым
алдамадым жаным алдамадым әй алдамадым сені сүйемін
сезімім саған деген гүл шырын сезініп арулар ешбір білмеген
тыңдашы жүректің соққан дүрсілін кешір кешір кешір деп лүпілдеген
жұлдызым кешір мені жұлдызым көздерің неліктен жаным күлмеді
қамалын жүректің нәзік бұзды кім бағаңды біле алмасам кешір мені
сені сүйемін деп мен алдамадым жаным алдамадым жаным алдамадым бар ма амалым
алдамадым жаным алдамадым әй алдамадым сені сүйемін
сені сүйемін деп мен алдамадым жаным алдамадым жаным алдамадым бар ма амалым
алдамадым жаным алдамадым әй алдамадым сені сүйемін
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
жігіттердің төресі әншілердің сұлтаны жігер ауыпбаев келіп қалыпты ғой жұлдыз фмге
тыңдармандардың сөздері көрермендердің ы хаттары осылай келіп жатыр әншілердің сұлтаны дейді жігіттердің төресі дейді
түһ қандай керемет сәлем жұлдыз фм
жігер ауыпбаевтің әндерінің тұсауы кесіледі бүгін енді құдай қаласа екі әнін де осы жұлдыз фм нен тыңдай аламыз дейді
дұрыс айтасыз екі әні деп жаңағы сол королевамсың және қарындас қалай деген
қарындас қалай деген ән ы ол қалай
тақырыбы бір түрлі екен иә күшті
қазір тыңдаған кезде көресің
қарындастарға арналады ма әлде мынандай ғой
қарындас қалай қалай қалай жоқ қалыңыз қалай деген
күнім ағайламай ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
қарындас қалай қалай қойсаңшы сонша айқайламай деген
махаббат туралы ғой махаббат жайлы іхі
а мен ойладым ұзатылып кеткен қарындасына қарындасым қалай
жоқ жоқ ағасы болып жүріп саған ғашық болып қалдым деп жатыр өй сондай мағынада ғой енді
иә иә соны айтып
ағайламай бермеңдер деп жатырмын да енді
күшті дейді сіздерді көріп көңіл күйім көтеріліп отыр дейді рахмет
термені күшті айтады жігер дейді маған ең бірінші ұнайтын әні ерекше қыз әні дейді
қылықтары қандай жарасымды дейді сені айтады
ойбай сіздер отырып алып бетке мақтай
жәке сіздерден сұрайын дегенім мен жаныма жақын адамды ренжітіп алған едім дейді сондықтан кешірім сұраймын мен сіздерді қатты жақсы көремін
жігер ағаның алдамашы әні болса рахмет дейді
алдамадым деген иә ол ән бұйырса қойылады қазір
қазір ғана қойылды ғой жаңа болды ғой а сол сіздің құрметіңізге
ай ақбибі сынып отыр ғой деймін дауысы шықпай қалыпты че то
жоқ дауысым шығып отыр бүгінгі енді тақырып жайлы сұрайыншы жігер ағадан
бүгінгі енді біздің тақырыбымыз өзіңіз естіген шығарсыз сатып алған ең қымбат затым деп алып отырмыз
сіздің соңғы уақытта сатып алған ең қымбат дүниеңіз не ол
і соңғы уақытта ма жоқ әлде өмірімде ме
өміріңізде жалпы айта берсеңіз болады
өмірімде сатып алған ең қымбат затым ол менің ата анама үй алып бергенім аха
қай жақтан өзімнің ауылымнан
қаншаға айтпаймын десең иә
одан кейін ііі бір не анау фобия деген реалити шоуға қатысып содан жеңгеннен кейін
ата анамды сол жаңағы сол алған жүлдеммен ііі жерорта теңізіне демалысқа жібергенмін
есімде жоқ бірақ
оны білмеймін енді одан кейін і ең өзім бір қатты бір көңілімнен шығып бір м жүрегімді осы күнге дейін бір арманым мінекей бір орындалды ғой деп бір галочка қойғаным
ііі анам мен әжемді жаңағы ы умра сапарына қажылыққа жібергенмін
о қабыл болсын иә қабыл болсын
ал өзіңе зат өзіме зат енді ойбай сағат алыватырмыз ғой оның бәрін
мойыншақ сағат телефон сақина сырға десең
енді құдай қаласа көлік алайын деп жатыр ғой сол ең қымбат заты болатын шығар а көлікті де
айтпақшы жігіттер ыыы варианттар бар ма сегіз миллионға машина іздеп жүр
актер сырыммен түскен суретін көріп фейсбуктан күлкіден жарылдым дейді самал деген қыз
а ол баяғыда біз енді топ болып құрылыватқан кездегі
анау сәл адамға айналып келеатқан кезіміз ғой
мен айналып кеттім сырым қалып қойды десейші
сырым әлі айналмай жүр ау десең
ол барысы ғой а ол барысы екен ғой өнер барысы ғой ол
дауысына да өзіне де ғашықпын дейді жігердің
жігердің ііі төресі әншілердің бұлбұлы дейді
ііі жігер өнерің өрлей берсін қанатың сынбасын алла жар болсын осындай әншілер көп болсын дейді тоқсан бірге қарағанда дейді
ассалаумағалейкум ямочкасы әдемі күле берсінші дейді
қыздар қойыңдар енді болды
ямочкама бір литр су сияды
ал ііі не дейді керемет әнші бейнебаяндарыңыздың саны көбейе берсін дейді әумин әумин әумин
королевамсың деген әні туралы айтып берсінші дейді
королевамсың деген әннің сөзін рүстем қайыртай деген ақын бауырымыз жазды
енді ол ы рүстем қайыртайды білмейтін қазақ жоқ шығар
өзі негізі ешқандай әнге сөз жазбайтын жігіт екен мхм
бірақ енді і сөйтіп бірақ бір ғана әнге сөз жазған екен осы күнге дейін
сөйтіп м енді бір жағы араласатын бір круг болғандықтан футбол бірге ойнайтынбыз
сөйтіп ораза кезде құлағына жай отырып міндім мен іхі

сонда королевамсың деген ән сенің орындауында соған дейін бір ақ жазған ба екен оригиналсыңды иә
эй сондай ғана әндер жазады ма екен оригиналсың королевамсың
сондай ау деймін жоқ оны руся жазбаған
жақсы қабылдап жатыр ғой енді ол әнді қазір жақсы бүгін тұсауын кесеміз жұлдыз фм де иә құдай қаласа
шәй ішеміз деп алдап кетті дейді жігер дейді
кім ол санатркызы дейді
бұл кім екен ойбай суретіне қарасам қыз сияқты
кімді алдап жүрсіз тағы алдамадым
фанат емес пе санат р кызы бәрі бірге жазылады

жақсы енді қайсыбірін еске сақтай беремін десеңші соны айтсаңшы
жігер есіңде ме студент кезіңде малыш деген жігітті ұрғаның дейді
ойбай есімде екі күн обезъянкада жатқанмын
мәссаған сол үшін бе

бірақ әдетте малыш жоқ малыш деген келетін де
оны бәрі біледі жаңағы есіктің алдына тұрып алады өзі ше іхі

бүкіл қыздар жылап жүреді сөйтіп бір күні талай қыздың мұрнын аман алып қалған екенсің ғой
шығып қалсам сөйтіп жаңа ммм биші бір қызға тиескелі тұр екен де іхі
типо робингуд болған кез ғой
айта бер иә сөйтемін де бір уақыттан кейін малыш бері кел дедім
эй братан қойсай дедім
сөйтсем эй сен кімсің дейді музыкаға сай келмейатыр ма ән
сөйттім де просто бір ұрып қалғанмын құлады да тұрып кетіп қалған
аз уақыттан кейін патруль келіп тұр маған
сен ұрғандардың бәрі құлайды екен ә
кейін үйленгеннен кейін әйеліңді ұрмашы
жігер ауыпбаев таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
қозғама жүрек жарасын дәрісін қайдан табасын
дертіме дауа сен ғана жағасың жанға жағасың
жолықсақ күнде де түнде де жүрегің ерімес мұз ба не
жанымды мұнша не мұнша не қинадың сен неге сен неге
айзере
айзере айзере айзере айзере
ай болсаң күн болып кеңесу қай жерде
айзере
өртеніп жанып барамын таба алмай ойдың жауабын
егер де тағдыр қаласа өмірлік қылып аламын
сырымды қала сен қалама өзгесі өзіңдей бола ма
кетпеші басқаға басқаға өзіңнің орның тола ма
айзере
айзере айзере айзере айзере
ай болсаң күн болып кеңесу қай жерде
айзере
жолықсақ күнде де түнде де жүрегің ерімес мұз ба не
жанымды мұнша не мұнша не қинадың сен неге сен неге
айзере
айзере айзере айзере айзере
ай болсаң күн болып кеңесу қай жерде ей
айзере айзере айзере айзере
ай болсаң күн болып кеңесу қай жерде
айзере
айзере
айзере
жарнама эхэхэй баршаға сәлем баршаға сәлем сәлеметсіздер ме
сенсация осы күнге де жеттік
мен қазір барлығымызға таныс хикаяның жаңа маусымы туралы емес атф банк беретін кредит бойынша ең аз ай сайынғы төлем туралы айтып тұрмын қошеметтеп қояйық достар
атф банктен кепілсіз және комиссиясыз кредит ресімдеңіз және артық ақша төлемеңіз жиырма төрт жиырма төрт нөміріне қоңырау соғыңыз
атф банк максималды кредиттеу мерзімінен атф банк акционерлік қоғамы кепілсіз кредит өнімі бойынша төлемнің есебі
бас тарту мүмкін емес актив ұсынысы
эйрподспен жиынтықта айфон алты эс
он екі гигабайт интернет қазақстанның басқа ұялы байланыс операторларына сексен минут және желі ішіндегі қоңыраулар үшін шектеусіз минуттар
айына он тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бөліп төлеуге актив контракт ыңғайлы тиімді байланыспен бірге
скоринг нәтижелері бойынша толғырық актив нүкте кизет сайтында
смартфон планшет роутер смартсағат
енді сен бір тарифтен бір уақытта бірнеше құрылғыларға шексіз интернетпен бөлісе аласың
алтел ұсынған қызметін қос
толығырақ нүкте алтел нүкте кизет сайтында
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықтан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе юбанк нүкте кизет сайтында
сүйіктіңізге самсунг гелекси эс он немесе эс он плюс сыйлауды шештіңіз бе
онда сіз сулпакта сонымен бірге өзіңізге сымсыз гелекси батс құлақ қаптарын сыйлайсыз
самсунг геласки эс он смартфоны бар болғаны екі жүз тоқсан тоғыз мың сегіз жүз тоқсан теңгеге қосымша керемет сыйлық
флагманмен рахаттаныңыз жазды тыңдаңыз және артық шығынсыз жүріңіз сулпак
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промоқаптамадағы три желания майонезін сатып ал
мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желания беретін миллионға асық
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
нұр сұлтандағы санатр кизет деген қызбен і шай ішемін деп уәде беріп і бара алмай қалыпты себебі ауырып қалыпты
ы араларында ондай ештеңе жоқ екен тек аға қарындас иә иә
әлде сеннен үлкен бе ол оны білмейді екенмін
кездескен жоқпын көрген жоқ
жоқ ыыы жігер ау миллион қыздың ішінен неге сол қызға уәде бердің шай ішеміз иә деп
ұстаз деген сөзді естігенде өзіне айтылғаннан бәрін жете түсінген көрген
рахмет хуавэй хуавэй деп қойсаңызшы
жоқ бол енді
жігер қазақтың тамаша жігіті ғой дейді түһ
ы жоқ неге қаншама қыз мына жерде саған жазып жатыр да жігер неге соның ішінен сол қызға ыыы иә ішеміз деп келісіміңді бердің
жоқ ей келісім бергенде і білмеймін астанаға нұр сұлтанға барған кезде
ііі жаңағындай танысып әлде инстаграм парақшасы ашық па екен кіріп суреттерін көріп
ондай емес суреттер
көңіл күйің жақсы болып отырған кезде иә деп қойғансың ғой і білмеймін
жарайды көзілдірігіңді шешші ондай сұрақтар қоймаймын
і айтпақшы сен келеді деп аса қатты қуанып жүрген салтанат деген бір қыз бар сол қызға сәлем жолдап қойшы
салтанат ы салтанат қарындасым мен салтанатты танимын ғой деймін
ііі мен қай жерде жүрсем де иә бес ат деп жазылып тұр і дәл өзі іхі
мен қайда жүрмін сол жерге әкесімен бірге келеді де маған сыйлығын алып келіп береді
қарындасым ғой кішкентай
сөйтіп сол жерге келіп маған сыйлығын алып келді бір шоколадын алып келіп суретке түсіп әкесі енді жаңағы өзінің ақ тілегін арнаватыр да мхм
қарындасым аман бол әрқашан да сені жақсы танимын енді әрқашан да ыыы алла алдыңнан ақ күн туғызсын
қай концертте болса да әйтеуір жанашыр болып жүгіріп келіп тұрады
ыыы соны өте қатты қуаныштымын осындай салтанаттай қарындасым барына тыңдарыманым барына
суреттерімді көрді тағы алдап отыр дейді жақсы өтіп кетейік өтіп кеткен кезде хат таппай қаласың
ассалаумағалейкум жәке дейді жігерге ыыы он екі сегіз жүз сексен бір әскери бөлімнің жігіттеріне сәлем жолдайды
сәлем жолдаушылар телман ділмұрат самат бауыржан деген әскери қызметшілерден бір ән болса жанды дауыста дейді
о әскери қызметкерлерге арнап алдағы уақытта бір ән міндетті түрде шырқалады рахмет сәлемдеріне
ііі жігер аға жалпы қазіргі таңда шығармашылығыңызда осы әндерден бөлек енді бейнебаяндар сол әндерге түсіру ойда бар ма
мүмкін киноға түсіватқан шығарсыз иә не жаңалықтар болып жатыр
м жаңалық енді і өте көп былайынша айтқанда
жеке шығармашылықты ары қарай дамыту мақсатында
бейнебаян ән жазу деген ол енді күнделік жалпы мынауы ы өнер адамы әншінің ыыы үнемі жасап отыратын жұмысы болғандықтан одан бөлек і гастрольдік сапарға дайындық мхм
ііі осы қырқүйек айынан бастап маңғыстаудан
неге батыс өңірін таңдадыңыз і батыстан бастап шығысқа қарай жүргім келіватыр десең
солтүстіктен оңтүстікке деп бәрін теріс
жол жөнекей батыстан келеатқанда оңтүстікке кіріп кетпедің бе
жігер бауырым саған тиіскен адамды маған адрестерін берші сен үшін любойын сындырамын дейді түһ
былай дейді ассалаумағалейкум эх жига бауырым ленинская смена пионерская есіңде ме дейді ақбердіден
ай дәл өзі есімде
ол жерде енді осы алматы қаласына келген кезде мен ең алғаш і еділ деген бауырымыз бар мхм еділ оразбаев деген өзі әнші і тамада
сол бауырымыздың үйі болған сол жерде өте кең жүрек ақ жүрек жігіт болатын сол үйде бәріміз тұратынбыз
тегін жиырма шақты бала ма иә сондай ақ жүрек жігіт болатын
бұл үй есімде бәрі есімде ақберді сен де бақберген де есімде деп бәрін айтып тастасаң
королевамсыңның бейнебаяны қашан шығады дейді
ііі соны негізі мен әшейін жібергенмін бірақ бәрі сол бейнебаянын сұраватыр
негізі бірақ түсірмедіңіз ұнады
болып қалуы мүмкін ғой болып қалуы мүмкін
жігер ауыпбаев таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
бөлек бөлек өткізген соң уақытты
сұрақтарға толы болып тұр әр қадам
біздер мәңгі болу үшін бақытты
махаббатты бастау керек қайтадан
болмайды олай болмайды олай айтуға оңай ауызбен
өмір сүргім келмейді олай махаббатқа қарызбен
біздер өмір сүрмеген соң үмітпен
қосылмаған қос ғашық болып қалайық
өткен күнге қарай берсек күдікпен
біз оданша қосылмай ақ қояйық
болмайды олай болмайды олай айтуға оңай ауызбен
менің жүргім келмейді олай ар ұятқа арызбен
болмайды олай болмайды олай айтуға оңай ауызбен
өмір сүргім келмейді олай махаббатқа қарызбен
сен болмасаң жүрек мүлде соқпайды
мүмкін меннен құтыларсың сен солай
сен болмасаң жүрек менде тоқтайды
сен де меннен құтыларсың осылай
болмайды олай болмайды олай айтуға оңай ауызбен
өмір сүргім келмейді олай махаббатқа қарызбен
болмайды олай болмайды олай айтуға оңай ауызбен
менің жүргім келмейді олай ар ұятқа арызбен
өмір сүргім келмейді олай махаббатқа қарызбен
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
жігер ауыпбаев бүгін бізде қонақта
көп өте көп тыңдармандар жігерден ы жанды дауыста ән айтуын сұрап жатыр
қазір мынау да бітпей қойды ғой мынаны ала салшы баклавасын жеп алсын жоқ
жігер өлдің бе мә қарным ашыватыр жесін
эфирде жемейтін шығарсың қалай сөйлесің қазір жұта саласың ба
эфирді ұмытып кеттім неге дәу ірі десем жігер шайнамай жұтады екен ғой
ай жігер тренерім көріп қойып жүрмесін мынаны көрсе анандай қылады
а сен сол тренер көрмей отыр деп ұрыватыр ств арнасы міне бүкіл қазақстан қарап отыр инстаграм бүкіл әлем қарап отыр сені ойбай кешіріңіздер
ай мен кездесейік деп жаза берген жоқпын бір рет қана шай ішейік дегенмін неге алдай бересің
жоқ шай ішейік дұрыс қой енді рахмет сөйтіп шақырғаныңызға рахмет бірақ енді ол кезде бара алмай қалдым деватырмын да енді мхм
жезқазғаннан сәлем өнеріңе нұр жаусын отбасың аман болсын бақытты бол бауырым дейді рахмет әумин
қайырлы таң жұлдыз фм және жігер қайырлы таң іхі

оралда радиода күшті ән немесе ақбибі сөйлеп жатқанда жарнама болып кете береді неліктен дейді
менің дауысымды жақтыртпайтын шығар
ассалаумағалейкум өте жақсы көреміз осы кісіні әндері өте керемет отбасына береке берсін бір басы екеу болып алла салиқалы ғұмыр берсін дейді
жігердің бір басы екеу болсын ба болсын әумин
не мәз болып отырсың күшті көңілді отырмыз да
хуавэй жасасын сен жұлдыз фм ге келгенде көреді ме
барған сайын күнәға батасың деп
ол күнәнің тоғызы тілден деп пе иә
ііі ручка жасасын
жақсы қыздардың сұрағын қояйық
енді жалпы қазір жазғы демалысты қалай өткізіп жатсыз
ыыы той томалақпен концертпен жан жаққа барып қалыватырмыз сол жерлер барған жерді пайдаланып өткізіп қалыватырмыз ғой
мысалы өткен жолы сарыағашқа і концерт қойдым мхм
сарыағашқа концерт қойып барып сол жақты пайдаланып демалып қалдым
ііі одан кейін қапшағайға ы осы өнердегі бауырлармен достармен барып клип түсірдік
әбдіжаппар бар очоу бар екеуінің әнімен екеуінің дуэті иә иә дуэтіне нурбуллин бар бәріміз
сол жақта тағы да демалып қалдық екі күндей үш күндей
сөйтіп сөйтіп жаңағыдай жаман демалыс болыпты

клипке түспей ұйықтап қалғанына соны таңым бар клип деп барып сол жерге шөптің үстінде ұйықтап қалған ғой
ерасыл аға сөйтіп клипке түспей қалған ба жоқ анау бүйтіп еңбектеп келе жатып шөп жеп жатып ұйықтап кеткен ғой
жігер ау былай дейді іхі өзің әкелген дүниені өзің жеме қыз туасың дейді
әдетте қыздарға айтып жатады ғой иә өзің әкелген затты өзің жеме қыз туасың дейді
қайырлы таң сәттілік дауысы да әні де керемет дейді
ыыы бойы өте ұзын заправкада суретке түскенмін дейді
бүгін де көңілкүйі жоқ екені көрініп тұр мұңайма қарындасың бақытты болсын
жоқ көңілкүйім керемет
ботақан келіпті ғой дейді ойбай
жігер сізге ботақан болса сіздің дене бітіміңізді елестете алмадым
дене бітіміңізді елестете алмай отырмын арай
кому то я ботақан бірақ
і не дейді кому то ботақан
әйтеуір өмірде біреуге
енді ешкімге уәде бермейтін болған шығар дейді жігер мырза ана қыз да жоқ әуде беремін
іхі ол кісі үйленген емес пе дейді жоқ ол кісі үйленбеген үйленетінін күтіп жүрміз ғой бәріміз дейді
ыыы жасұлан қалайсыз ланштайм кафесіне сәлем деңізші нұрлытаудағы тоня дейді сәлем сәлем
і жігер сізді менің мамам мақтай береді дауысы күшті ерекше жан деп рахмет анаңызға сәлем айтыңыз анаңыз аман болсын
ар ма ағайын ар жігер сіз қазақтың жігіттері хан тәңірдің бұлағындай тұнық бірақ хан тәңірдің мұзындай суық дегенге келісесіз бе дейді
жоқ келісе бермеймін себебі сондай сөздер бар
бірақ енді ііі адамның мінезін ііі мінез өзгермейді дегенге мен ешқандай келісе алмаймын себебі ііі қатып тұрған мұздың өзі жібиді
сондықтан да өзгереді өзгереді
жігер ауыпбаев таңғы шоуда қонақта жалғастырамыз
таңғы шоу
жарнама
таңба нүкте промо осы жерден өз таңбаңды тап
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм
кеткенде алыстарға біреуді ұнаттың ба
шығарып мұңды шыңға сезімді жылаттың ба
мөлдіреп көздеріңнен аққалы жас тұрды ма
сезімдер толқын болып өзді өзін тасқа ұрды ма
сезімдер толқын болып өзді өзін тасқа ұрды ма
ей жаным сағынамын сағынамын неге
сенсіз жалығамын жабығамын неге
ей жаным кешіремін кешіремін неге
сезім өрт боп жанса өшіремін неге ей жаным
сүйкімдім мүмкін меннен кешірім сұрадың ба
сүйкімді күлкіңменен өзгеге ұнадың ба
өкініп жүр ме екенсің өткен күн елес беріп
сағынып жүр ме екенсің көп болды ау кездеспедік
сағынып жүр ме екенсің көп болды ау кездеспедік
ей жаным сағынамын сағынамын неге
сенсіз жалығамын жабығамын неге
ей жаным кешіремін кешіремін неге
сезім өрт боп жанса өшіремін неге
сене алмай сөзге мүлде таба алмай бірақ кінә
мұңайған кездеріңде жүрегің жұбатты ма
жоқ әлде іштей тынып сен мені сынадың ба
көрсетпей көз жасыңды әлде өксіп жыладың ба
сен мені сағынғанда алдыңнан қарсы алғанмын
мен сені сағынғанда сен үшін ән салғанмын
ей жаным жаным сағынамын сағынамын неге неге
сенсіз сенсіз жалығамын жабығамын неге
ей жаным жаным кешіремін кешіремін неге
сезім өрт боп жанса өшіремін неге ей жаным
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жігер ауыпбаев мырзамен
енді мен мынау жігердің дауысын тыңдаймын да кейде мхм
білмеймін менде бір мынандай ой пайда болады ыыы кімді айтсам болады қазір ммм кім бар бізде
осыған дейін бір әншіні мен ойлайтынмын өзінің әнін таба алмай жүр
жігер де бір сенің дауысыңа жүз пайыз бір дауыс мүмкіншілігіңді көрсететін әдемі болып шығатындай бір ән әлі кездеспеген сияқты
өзіңіз де келісесіз ғой соған
оны өзім де сеземін сол үшін де
бір ән шығады бұйырса жақында
мхм лирикалық ән болады ма
ал олай болса қазір бір ән орындап жібер үш минут уақытымыз бар екен
енді домбырамен гитара болғанда гитарамен күшті әндер айтып беруші едім
домбырамен де барынша шабуға тырысайық енді
өзімнің репертуарымда аманат деген бір толғау бар еді соны орындап берейін
өй де
желіге құлын байлаған үйірлеп жылқы айдаған
ер қазақ едім ежелден ұлы даланы ау жайлаған
азуын күнде қайраған алыптар толы айналам
қазақты аман сақтаудың амалын күнде ойлаған
жерінде жәннат жайнаған қырында киік ойнаған
қазаққа ғана бұйырсын бабадан қалған бай далам
қазаққа ғана бұйырсын бабадан қалған бай далам беу де
тентегін қарттар тектесін ақылмен айтып шектесін
береке қашып бақ тайса пәтуасыз болған көпке сын
алыстан айтып өкпесін шетелге қазақ көшпесін
елім деп келген қазақты өзектен ешкім теппесін
әулеттің оты өшпесін көбейіп қазақ көктесін
жәудіреп қара көздерім сәбиім шетке кетпесін
жәудіреп қара көздері жетімдер жатқа жетімдер жатқа кетпесін
әр сөзі ақыл тағылым сақтаған иман сабырын
дархандық ерлік өнерді қазақ боп қана таныдым
көрсе де заман дабылын дәстүрдің кені ауылым
өзіңе барсам шабыт ап нұрланар сана танымым
даланың асқақ әнімін тереңге кеткен тамырым
аямай жаса жақсылық әр қазақ менің бауырым
аямай жаса жақсылық бар қазақ менің бар қазақ менің бауырым
шынардай біткен шындағы арудың тылсым сырлары
өзгеге тисе қара көз жүрегім жылап сыздады
жылады жүрек